e wodi lalaaje daban-daban, ko hawti lalaaje Gerogal, ɗi jawle, e agwagwa, ɗi geroɗe e jawle nadai, laage agwagwa buri mawnuki.